Manahaky anizao ñy fomba ifandraisany ñy voro samby: - Aminy ñy feo, misyhira ataony hainy ñy namany iñy <hesitation> manao azy.- manahaky anizay koa ñy fihetsiky ataonymanoka, fa hainy ñy namany iñy moa zany ñy raha tiany ho volañy. - aminy ñy fihetsiky noho fagnovany aminy ñy vatany, mihetsiky ñy helany eee na mitilitily iii na atilitily helany iñy, fa hainy ñynamany iñy zayraha tiany hambara, misy sento"haaa ", manahaky anizayñy fiodiñanyfa hainy hoe :"zao" ñy raha tiany namako.